नीदरलैंड के इतिहास दू हजार साल पुराना हावय। ये यूरोप महाद्वीप के एक प्रमुख देश हावय। नीदरलैंड के इतिहास के कुछ प्रमुख घटनाक्रम ये हावयं। नीदरलैंड म ईसाई धर्म के शुरूआत एक हजार ईसा पूर्व ले पहिली होए रिहिस। सोलहवीं वीं सदी म नीदरलैंड ह केल्विनवाद ल अपनाये रिहिस। पंद्रह सो एकयसी विलियम ऑफ ऑरेंज के नेतृत्व म नीदरलैंड ह स्पेन के खिलाफ विद्रोह करके यूनाइटेड नीदरलैंड गणराज्य बन गे।